मछरीन के बारे में हमके जतना भी जानकारी प्राप्त ओकर हिसाब से हम कुछ मछरीन के नाम बता सकिला जैसे चितला, सुम्हा, लेपची, रोहु, डॉल्फिन, ईल, शार्क, स्टारफिश, कैटफिश, टूना, गोल्डेनफिश, झींगा, समुद्रीघोड़ा, लायनफिश, व्हेल और हिल्सा।